افضل وظيفة تكون حلوة بالنسبة لي طبعا بحكم اني مهندسة شبكات حاسوب ابغى اكون مدير عام او مدير قسم الاى تى او مثلا إني يكون عندي مشروع خاص هذا المشروع يخص يعني يكون بتخصصي في مجالي. مثلا اني افتح نقاط بيع مستلزمات شبكات وتركيب شبكات وهذه الاشياء الخاصة كلها بالتكنولوجيا.